<hesitation> Borosy rasta zany igny fandiovan'olo ataontsika hoe misy tsagno carreaux maloto ao de hoe tsy afaky ho kosehinao tagna iny satsia asa be laha vao kosehana tagna de amin'ny alalan'igny zany <hesitation> fandiova ny tsi- carreau raiky na hoe si- tsagno siman. De zay zany ny fomba fampiasà ny borosy rasta.